اذا كنت بطلا خارقا وسط غزو فضائي فساتخذ الخطوات التالية: اولا اقيم الوضع بسرعة، احدد مواقع الفضائيين واتعرف على قدراتهم واسلحتهم، ثانيا اقوم بحماية المدنيين اساعد الناس على الاختباء في اماكن امنة واقيم مناطق حماية، ثالثا اضع خطة استراتيجية، احدد نقطة ضعف الفضائيين واضع خطة للقتال بناء على نقاط قوتي ثم اهاجم بزكاء استخدم قدراتي الخاصة سواء كانت قوة خارقة او سرعة او ذكاء خارق لتوجيه ضربات مركزة على اهداف محددة، ثم اكون فريق دعم ابحث ابطال او اشخاص لديهم مهارات خاصة يمكنهم المساعدة في الدفاع عن الارض.